Houta kudud, houta kudud uu talog agnru, uu tal nubal digita kon uu houtalon dawiag kan gon kher digdaai bagniru, houtalon marsan kan gon irbero engemin nane kher hikelere ineke, tar houtak uu undie nubina burweka kadd idekeson, tar houtak nooraker nalu, unikan gon shafe shafeak irikireda ju tar houtal kognga jelyatikeso, <hesitation> ideanelon <hesitation> iddelon idaineka idkan gon <noise> kolodin naharka ju tar huttala barkikes.